Намудҳои асосии мебел инхо мебошанд. Мебел барои хобгоҳ: кат, курпача, ҷевони либос ва рафи либос. Боз хастанд мебел барои утоқи нишаст: курсии нарм, ҷевони китоб, рафи деворӣ, мизу курсӣ, мизи чойнӯшӣ ва телевизион. Инчунин мебел барои ошхона: мизи хурок, курсии ошхона, чевони ошхона ва рафи зарфҳо.